एक खिड़की के बढ़िया से साफ करेके कई तरीका बा। खिड़की के साफ करेके खातिर खिड़की पे सर्फ और पानी के छींटा मारी के थोड़े देर छोड़ी दिहल जाला। ओकरे बाद एक कपड़ा लेके बाहर अंदर दूनो तरफ से पोछी दिहल जाला अइसन कइल खिड़की के चमकावे में उपयोगी होला।